Nyew, musuar no minyaa dɛm suahu yi dɛ <noise> bi a, musuar - meyar ntsi monnkͻ skuul. Mpɛn pii no nna metaa yɛ moho dɛ ma meyar nso me maame hun dɛ ͻyɛ a na boapayͻ na medze yɛ dɛm. Nna ͻyɛ a mahyɛ da ntsi me maame yɛɛ dɛ meyar oo, mennyar oo, mobͻkͻ skuul. ͻyɛ na mobͻ yar ma moho so a ͻba mu, ntsi mutuu moho fo dɛ mibegyaa dɛm adze no.